أنا شايف الصراحة في الموضوع دا أن لا طبعا مش هتوصل في يوم من الأيام أن يكون ليها مشاعر أو يكون ليها تفكير لأن حتى الذكاء الاصطناعي هو مجرد معالجة سريعة للبيانات يعني هو بس مدخلاته كتير شوية وبيقدر يفك أو مش يفكر يدور فيها وجواها بسرعة ويدور على الإجابة المناسبة بطريقة أسرع شوية يعني من الطبيعي